بجول له هلا والله، أنا اسمي سبا، ويشرفني إني أتعرّف عليك، كيف حالك؟ إيش اللي جابك للحفل اليوم؟ و إيش نوع الموسيجى اللي أنت تحبها؟ وما هي الأجواء الإجتماعية اللي تفظل التواجد فيها؟ و ما هي الهوايات اللي تمارسها في أوجات فراغك أو في الإجازات اللي تأخذها أوالعطل الأسبوعية؟